að fara yfir helstu fréttir vikunnar hreinsum Ísland heitir

Landverndar og Bláa hersins sem hófst nú fyrir skemmstu börn í grunn og leikskólum Grindavíkur tóku þátt þegar átakinu var hleypt af stokkunum fólk er hvatt til að taka þátt í átakinu með því að ganga við fundum þrjú komma átta kíló af plasti á klukkutíma hvað ættum við að gera bara nota minna plast og þegar þú ferð svona á veitingastaði að og plaströr og náttúrulega poka við ætlum að hreinsa Ísland og við erum að hvetja fólk til að skrá sínar

eða hreinsanir

punktur is því við viljum sýna hvað fólk er að gera hérna á landinu hér fann ég

fyrir tveimur árum síðan kassa sem að var kominn frá Marokkó þannig að við fáum þetta alls staðar

rusl sem rekur á strandlengju Íslands við erum að hvetja fólk til þess að ganga sínar fjörur ganga á girðingar og bara að reyna að koma

úr náttúrunni og í endurvinnslu hreinsunarátakið stendur allt árið en fólk er beðið að gefa strandlengjunni frí í maí á meðan fuglanna stendur yfir Akureyrarbær hefur nú innleitt Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna í allt sitt starf ekkert sveitarfélag hefur áður innleitt Barnasáttmálann formlega í starfið þótt hann hafi verið settur í lög á Íslandi fyrir fimm árum við fengum Hjördísi Evu Þórðardóttur hjá UNICEF á Íslandi til að segja okkur hvað þetta þýðir að skoða hvernig hægt er að gera það sem stendur í

að raunveruleika það snýr að bænum sem þið búið í eða borginni sem þið búið í að skoða allt sem fullorðna fólkið gerir til að hugsa um

skoða hvernig sú þjónusta eins og skólarnir leikskólarnir eða eða það sem er gert á skrifstofunni hjá bænum

að gera það sem mest í anda þess sem er best fyrir börn það er mjög mikilvægt að innleiða Barnasáttmálann af því að oft gefur fullorðna fólkið sér að það sé að gera það sem er best fyrir börn en það gleymist oft að spyrja börn hvað

þau vilja eða hvað þeim finnst um það sem er verið að gera fyrir þau með innleiða Barnasáttmálann erum við að tryggja að börn fái að segja hvað þeim finnst og þau fá að hafa áhrif á

Barnasáttmálinn er rosalega mikilvægur því í honum er búið að skilgreina og skrifa undir öll lönd í heiminum hafa skrifað undir þennan samning sem fjallar um hvað öll börn í heiminum þurfa til að þau geti lifað og dafnað og þeim líði vel krakkar geta nú forritað á íslensku með micro bit en búið er að þýða tölvukerfið markmið þýðingarinnar er að efla forritunarkunnáttu íslenskra barna micro bit sem er unnin í samstarfi við

hún er notuð til að kenna ungum krökkum að forrita og rökhugsun þar að baki en þetta er samstarfsverkefni kóðans og Háskóla Íslands

kóðans núna í vor og þar var hægt að fara í nokkur verkefni

á milli að þýða ritill við vorum þrjú sem fórum í það það var hægt að útfæra verkefni fyrir lengra komna í forritun verkefni sem voru inná

verkefnið stendur í tíu prósent núna sem er sami staður og

lokaverkefnið væri að ná öllum verkefnum undir micro bit á íslensku en þau eru alveg mjög mörg þarna inná

punktur is í gær var fyrsti maí sá dagur er betur þekktur sem alþjóðlegur baráttudagur verkafólks og er löggildur frídagur hér á landi verkafólk eru allir þeir sem vinna störf sem ekki krefjast tiltekinnar fagmenntunar hjá fyrirtæki eða stofnun sem greiðir þeim laun fyrsta maí safnast fólk saman og krefst bættra kjara og réttlætis oftast með því að fara í kröfugöngu

kjör er það sem tengist launum vinnuaðstöðu og réttindum kjör eru til dæmis að fá laun sem eru í samræmi við það hversu mikið fólk vinnur og það að eiga rétt á að taka frí eða fara í fæðingarorlof svo eru til verkalýðsfélög sem sjá um að passa upp á þessi réttindi fyrir þá sem vinna fyrsti maí á sér þó lengri sögu í heiðnum sið var

maí víða í Evrópu táknrænn fyrir endalok vetrarins og upphaf sumarsins eins og sumardagurinn fyrsti hér á þingi

evrópskra verkalýðsfélaga í París árið átján hundruð áttatíu og níu var svo samþykkt að fyrsti maí yrði alþjóðlegur frídagur verkafólks þá lögðu Frakkar til að verkafólk notaði daginn til að hittast og krefjast þess meðal annars að þurfa ekki að vinna meira en átta klukkutíma á dag sem þykir venjulegt í dag og meira að segja vilja einhverjir að vinnudagurinn verði styttur enn meira árið nítján hundruð tuttugu og þrjú var fyrsta kröfugangan á fyrsta maí á Íslandi en lög um

hafa frí þennan dag voru sett hér á landi árið nítján hundruð sextíu og sex íslenska teiknimyndin þú flýgur aldrei einn var valin besta evrópska myndin á Alþjóðlegu í Kristiansand í Noregi Gunnar Karlsson útlitshönnuður og

myndarinnar og Haukur Sigurjónsson framleiðslustjóri tóku á móti verðlaununum um helgina í umsögn dómnefndar segir meðal annars að í myndinni sem fjallar um

hugrekki missi og tilveruna sé komist að þeirri niðurstöðu að það sé hægt að ná frábærum árangri með hjálp góðra vina og með því að hafa trú á sjálfum sér alþjóðlega

í Kristiansand er stærsta barnakvikmyndahátíðin í Noregi og Marit krónprinsessa Noregs er verndari hátíðarinnar sýningin æskan og hesturinn var haldin í t m reiðhöllinni í Víðidal um síðustu helgi þar komu saman

hundrað og þrjátíu efnilegustu knapar landsins og léku listir sínar í skrautlegum búningum sýningin hefur verið haldin árlega í meira en tuttugu ár og á henni sýna ungir knapar í öllum hestamannafélögum

á höfuðborgarsvæðinu atriði sín að baki sýningunni er mikill undirbúningur enda eru krakkarnir búnir að vera æfa sig allan veturinn hvað er skemmtilegast við að vera á hestbaki

fara út á völl og æfa sig er þetta hesturinn þinn já hvernig nærðu tengslum við hann ég er mjög oft hjá honum að klappa honum

litlu stökki hvernig er lítið stökk það er að

hvað er skemmtilegast við að eiga hest mér líður illa þá hugga hestarnir mig

hrista hausinn svona í mig er það skemmtilegt

þægilegt listahátíð barna í Reykjanesbæ var sett með pomp og prakt í síðustu viku þetta er í þrettánda sinn sem hátíðin er haldin en hún hefur verið árlegur viðburður frá tvö þúsund og sex þá bauð leikskóli í bænum foreldrum á litla listahátíð í síðan hefur hátíðin stækkað og nú taka margir skólar og stofnanir þátt í henni í samstarfi við Listasafn Reykjanesbæjar sem heldur utan um hátíðina markmiðið er að gera listsköpun barna hátt undir höfði yfirskrift sýninganna í ár er börn um víða veröld krakkarnir hafa verið að skoða hvað það er sem er sameiginlegt börnum um allan heim þau komust til dæmis að því að þótt börn búi við misjafnar aðstæður þá þurfa þau öll fjölskyldu vini og húsaskjól öll börn hafa líka gaman af leik alveg sama hvar þau eiga heima ýmsir viðburðir eru á dagskrá hátíðarinnar og hún stendur til þrettánda maí hægt er að nálgast upplýsingar um vefsíðunni reykjanesbaer punktur is og er ókeypis á alla viðburðina í Danmörku hafa margir tekið sig til og ættleitt frá Grikklandi góðgerðarsamtök sem hafa umsjón með skýli fyrir hafa tekið við mörgum yfirgefnum hundum frá grísku eyjunum og

verið mikið vandamál í Grikklandi margir losa sig við hundinn sinn með því að hleypa honum út í náttúruna ein fjölskyldan keyrði langa leið til þess að sækja nýjasta fjölskyldumeðliminn hundinn

að minnsta kosti fjórtán

eru nú komnir til Danmerkur þar sem þeir munu fá heimili Ari Ólafsson og íslenski Eurovision hópurinn lauk fyrstu æfingu af þremur í á sviðinu sást greinilega að það var aðeins búið að breyta atriðinu það er búið að taka öll hljóðfæri af sviðinu og í staðinn syngja hljóðfæraleikararnir

Ari er líka kominn í ný jakkaföt sem Ýr Þrastardóttir fatahönnuður hannaði þau eru hvít í grunninn með rauðu mynstri og eru innblásin af íslensku fánalitunum og ís þegar æfingin var búin fór hópurinn á blaðamannafund á svæði söngvakeppninnar þar sýndi Ari áhorfendum öndunaræfingar talaði afskaplega hlýlega um mömmu sína og svo endaði hópurinn samkomuna á því að taka nokkur af þeim lögum sem hafa verið flutt í keppninni í gegnum tíðina atriðið vakti mikla athygli og Ari var strax bókaður í fleiri viðtöl við fjölmiðla það verður mikið að gera hjá hópnum næstu daga en þau fara í viðtöl

keppir í fyrri undankeppninni sem verður haldin á þriðjudaginn áttunda maí þá er komið að Krakkasvarinu síðast skoraði á Laugalandsskóla og við sendum þeim spurninguna hvernig gengur Íslandi í Eurovision illa

ágætlega vel ekki vel nei er

varð uppi fótur og fit í Kaliforníu í

á dögunum þegar

mætti óvænt við

þeir tóku ekki vel í það þegar þeir voru beðnir um að yfirgefa svæðið sama hvað

á svæðinu báðu þá fallega